<hesitation> في يوم من الأيامات <hesitation> لقى واحد شجرة في الغابة تقدر تتكلم مع الناس، كانت الشجرة تحكي قصص قديمة وتقدم نصايح <hesitation> بخصوص الحياة <hesitation> الناس كانوا ي- يبحتوا لها ويس- ويسمعوا منها ويتعلموا منها هلبة.